Turkiya. Istanbulga borishni xohlamaydigan inson bo’lmasa kerak. Turkiya turk qahvasi bilan judayam mashxur. U yerda o’tkaziladigan to’ylar judayam ajoyib va maftunkor o’tkaziladi. Turkiyadagi tarixiy bozorlarni hamma ham qadrini bilmaydi.